أنا أكثر من هاذاك، مش الظاهر، المرض مش مثلتني، مريض، أنا دعيت على روحي، تمنيت إللي يصير لي أكسيدون تضرب وتكسر، بش ما نمشيش نقرأ، ياخي صار لي الأكسيدون تكسرت، بعد ذلك مشيت نقرا يعني الصدمة كانت إني مشيت نقرا وأنا م أنا عاملة الأكسيدون هاديك من وقت، الحقيقة ما عاش ندعي على روحي، خلاص ما عادش نبرمج، خلاص خلاص خلاص، خلاص، خاطر إحساس ياسر خايب الحكي <laughs> مش معقولة بالكل.